ऐसन खाए जो म पानी भरपूर होए ओला हमन बरखा के मौसम म खूब मिलते। ऐसन खाए म कुछ आहे तरबूज तरबूज म पानी खूब होते ऐला खाए ले शरीर ठंडा रहते। आऊ प्यास भी बुझते खीरा खीरा म पानी भरपूर होते। ऐला सलाद म डाल के खा सकत हे आऊ आचार म कला बना सकत। ही टमाटर टमाटर म गालों पानी होते आऊ एला सब्जी मा डाल के खा सकत। ही सलाद सलाद म गोभी ओर ओर कई तरह के सब्जी डाल के खा सकत। ही ए सब म पानी भरपूर होते।